hoo woan laam midass anan yedeen dandee hinmidasuu yani taan dandee bokee, woan kilesaa taa bokea taa adua dorgii anan yedeen wontuun taa waqaati anin uwezo dorguun hinkabuu waqq gudion naam jabaa hamaa anin dande hinshindanunii ann woan akasiii sun dandee hindorguu woan kilesaa akk dumesaa woan akasii sunn dandee hindorguu.